<noise> Emi megye dzi dɛ nyew osiandɛ yɛdze yɛ ntar no <noise> na kyerɛ dɛ mbowa yi a na yeruku hɔn no. Yɛde yɛ antar no bo bɛyɛ dzedzenndzen ehiafo mpo nnya sika nntɔ bi nnhyɛ naaso esikafo yi ara. Yɛhyɛ da ku mbowa yi a mbowa no wɔnnyɛ hɛn hwee. Ebɛradze a <noise> yɛpɛ hɔn honam yɛdze ayeyɛ ntar. Ntsi emi mususu dɛ dɛm ade no mpo wɔnyɛ mbra bia obotwa m' koraa obeyi efi hɔ. Annyɛ dɛm a yɛbɔkɔ do ekumkum Nyankopɔn <noise> mbowa a Ɔabɔ ama hɛn no yɛbɔkɔ do ekumkum hɔn na yɛdze apɛ yɛa hɛn sika bi a yɛrehwehwɛ. Dɛm ntar li nyimpa ne hyɛ bɛyɛ a- a- bi mpo nndu afe na ɔakɔtow egu. <noise> Ɔba ne dɛm a mbowa na yekum hɔn <noise> yɛdze hɔn honam yɛɛ dɛm ntar no mfaso bɛn na ɔba do.